Tsy de hitako loatsy aloha gny maha- avantagen'ny gny fampesana hazokely fihinana regny le chopsticks regny fa raha gny fampesana forosety vô mesa zao, haiko gn'avantageny satria raha mahery gny raha igny, da mba tetitetehinao amy gny mesa, da tsiponinao tsikiraidraiky tombohinao tsikelikely amy gny forosety. Gny chopsticks kosa nefa gny hazokely fihinana igny, tsy maintsy izy roa alanao amin'igny gny hany igny, ka tsy afaky manetitetiky gny hany. Mbo mety ho latsaky no tsy mahay mampiasa anazy hanao. Fa ry zareo aziatika toa mahay mampiasa anazy soa.